En tempo meih, ikerajing tase taeken sematoro kau jam sepuluh jam sembilan kawalian nikei mamu odope kei mina moakiuma, mowarengi memang begidomu hah setaeken se mina <hesitation> tumo ori jam sepuluh se mawa ke mawa kena dei ure se wiamo, dulu etuah kolumang koite pa apa simormat tasa taeken oh nde mowisa laeng mo taeken nitung susah wia nikita wahse dulu wele isemedangan tumalikuran simormat ka- kayo nowek kampato wanala, kei duluk kei make langteh mowawa marenge komakeleng ta sase taeken odo dibisa ditung <hesitation> engkakalaan <hesitation> setaeken, semawa emae, se emaliali motor de ure se wiamou.